<noise> Bu wusa jangandi. chika ku buche noh ba kalairo a pna yoh yi wunongo yi soma min ner wuya yi yi boi yi youw a dae twi youw yi wunongo yi dimbiyr yie yi nyecha buri yi chemin youw kuna jairi tema yiwin ge amiringi kop ku yo yir yiri yi tintens di bati yi sengo buriyir yi sapma mun ya ner wu ba wai kwara kwara ba meneyiro yi wunongoa yi taranga buriyiri yi ninga ningu wow yi necha kene buna ba anda ba kosa walka buna ba ninga barema bar yi banga yi puwo yi menenga goro kuna dong chika ku in chegu jireb yoh harga allah a miningi yiri yoh yoko yirina yi miringi wahala chusongu. Gen nyindi buyongi rop, ner wu kas gu yo ba tilanga irin tu no chuwoni ya. ya ner wu nyim no kene. kachika woyi ner wu puwai ba karanga nere don ner ba wu ner ba ninga lummo toh yoh bu du wa kwatmba bu yoko yi nu buryir yi dimbir to dai puwei yo ko yitina yininga lummo yi tenenga yirin tu yon yir iri yi jewe gapreh yi a yoko yitina a lam jordi yoh neryi kas kobo baniga am man ba gra yirwa ka and sengu yiru koptu pwi pna tibak ya sengi yiri tu nw mwa mwaa you duk ner yi gra yi kogu chi ka man kano suki nungo sengo abongo bagra don yi bo miri. toh pna ka mwatani kaman ma son ti ma dwiya lei kama lani ti machegi twitwi ne ma chegu don wahala ba you wa ka noh bu chongo duya lei wai moh mun dupna pwi kama ka kasgu nyingu chika ku yi chemin nno ba mra nuwa. Twi teye cha. gen, maya dimbre woi yir tu no yir min kono guno twi. kono guno wuna a bongo nwo bu yi jor jondi tiw twe konor panni wuni wan klanklan. kama panni kono guno whi a miringi toh wunuwei ampani mo griuwei irin tum tum ti yi kasi no ba ninga kalang amman ya ner wu bai baninga yiru kina kalangu. yi sengu yamba kui diyouu yi sengu yamba kwi yi diyou yi sengu ka yamba dur nuwa lafiya yamba ba kasa nere ba mira nuwa ba mira yiro domin yikinga yitiongo wuna domin yi miringi yoko yiri na yi miringi yanayi gen, ma jor jama ya chwi gwelingin kunon. mo yi nurmamma a lang nyi ko kunon toh ba jo tina jendi kam lammno piyau kaner kalang bammo bne ko kuma kano temakamunbune ya yadda ku maningau bukata jendi ti pwima ma baninga buri. <hesitation> In chegu kor imba bu gra wa kwimoyrura bu gra wa yi wor su leppendi in sengu mriu ko bu ninga useni bu kasayirwe wey nyindi su ner wuru wei ner ba ninga lummo per ba tilanga lummo don yo lummo wiyo dewei kowa nuwei teng a rayuwa kana weh nuwei ten a jeg gapriu.